Añaerupi, yaenduvae, jaeko, má yaikua vae, rock, clasica, pluzz, jazz, soul, jare ñanoivi jokoropi, disco, hopss jei supe karairetavae, flamenco jarevi, <hesitation> ipuereta ñavae supuva vosanova, tropical, merengue, bachata, ballonato, tango jokua, juokuareta jaeko, <hesitation> ñemimbi oyembopu kuae ara rupiva.